Sagalee innamanii duran maqa deee yani sagalenii innama nguvu itkannite duub aminen sagale sun akli innamat kannit aminen concentration akilia innamat kannit sagalen tunii mata qurtumia woat nyaat lilla fahamu dargetta duran innaman akan yeeda aminen sagale dibinnenii man yedanii ak mayunguafa matanii diqo sibanama yani hin mawazita dum sagalen tun sagale dansa hamtua woat akas tumiettet shida yeyote hin qabduu.